اقدم هواياتي هي صيد السمك ، تعلمتو هواية صيد السمك من اخوي الكبيغ ، كان يغوح كل يوم خميس من كل أسبوع عالشط ويأخذ معانو شبكي وسنارة حتى يصيد سمك من الشط ، انا قمتو اغوح معانو ادحق علينو اشون يصيد واش يخلي طعم بالسنارة واشون يسحبا للسنارة من اجلب سمكي بيها ، ومن هذاك الوقت حبيتوها لهاي الهواية وقمتو امارسه.